Xuajñúú xa̱bo̱ me̱ꞌpha̱a̱ ge̱jioꞌ, tsáa̱nꞌ ikháa̱nꞌ xo̱ꞌ. Na̱ni̱gua̱ꞌxo̱ꞌ mbu̱ya̱á xo̱ꞌ ná nutsín xa̱bo̱ jma̱á esteeꞌ ná ri nagajnuu, ná rí nd- nduyáá xa̱bo̱ rá. Xí naríga̱ mbá ndxa̱a̱, naríga̱ mbá rí nutsín e̱je̱n ga̱jma̱á esteeꞌ <hesitation> mbá kuíkhúún xa̱bo̱ rí mbiꞌyuu fukbóól mbiꞌyuu gitsí rúꞌkhue̱n, nutsíi̱n jma̱á rí xndú rí bola a̱ꞌkhue̱n. Rúꞌkho̱n juun rí na̱ni̱gúún xa̱bo̱ mbuyáá guíñii jamí xúꞌkhue̱n ma̱ꞌ na̱ꞌkha̱ na̱ awúun ajua̱nꞌ. Nduyáa̱ máꞌ rúꞌkhue̱n mangaa jamí esteeꞌ. Ná naríga̱ ne̱, mbámbá xuajen, na̱ni̱gúu̱nꞌ mbuyáa̱ ne̱, mbá xkuaꞌnii ñajuun rí ríga̱ ná xuajen ná me̱ꞌpha̱a̱ ge̱jioꞌ.